اكثغ شخص أثر على حياتي هو أبوي الله يحفظو ، كان تأثيرو بحياتي إيجابي لدرجة كبيغا ، هو صاحب الفضل الكبيغ عليي ، ودائما يكون يمي بجميع الأوقات ، دائماً يعطيني نصائح مفيدي ، وهي كلا من تجارب الحياة ، دائماً من اقع بمشكلة اول شخص اغوح علينو هو أبوي ، لأن دائماً يقف معاي ويحل مشاكلي اشقد ما كانت معقدي.